Grecia pe jaeko opa oyuavi oime verano pe jakuvo oime inviern pe uajaete ye otini otiniave jare jaivi ye uajaete jaivi oime gunoi isla jare costa jare jakuvo jokogüi japuperupi uajaete jaivi jokua teta pe